Gny loko foty e loko tsy lisy petina io agnamiko loko madio la gnatsaiko ao la vo mandiniky ny ny loko foty aho ooo da ny ny foty tsy misy paintina raha madio be zany gnatsaiko ao voalohany